No'sanga nkozeseize ekintu emirindi etaali hansi ye ekuumi ne'taano, obwo nemba nkoseseize piki piki. Orugendo rwenkuba ngezere, kisigikiira, nemba ngezere rugendo ki npsanga nkozeseize omutwaro gumu, either enkumi etaano.